Kompyuterning asosiy kompanentlari quyidagilardan iborat ular protsessor yani bu barcha xisob kitoblarni bajaruvchi miyasi xisoblanadi va xotira vaqtinchalik ma'lumotlarni saqlaydigan qismi xisoblanadi. Qattiq disk yoki SSD bu doimiy ma'lumotlarni saqlaydigan qismi barcha qismlarni birlashtiruvchi plata xisoblanadi. Grafik karta bu tasvir va grafiklarni qayta ishlaydigan qismi. Quvvat manbai bu elektr energiyasini ta'minlaydigan qismi. Kirish chiqish qurulmalari bular klavyatura, sichqoncha, monitor va boshqalar.